باخذ شريحتين من الخبز. وبحط فيهم الجبن أو أي حشوة تحبها، مثل: التونة واللحم البارد. وقفلهم مع بعض، وقطعهم حسب رغبتك. بالصحة والهنا على قلبك.